د پیشوګانو ډیری ډولونه شتون لري، چې د ویښتو اوږدوالی، رنګونه او نمونې یې مختلف دي. ځینې مشهور نسلونه کورني لنډ ویښتان، امریکایی لنډ ویښتان، سیامیز، مین کوون، راګډول، فارسي، بنګال، او روسی نیلي شامل دي.